Ny hevitro manokana dia mahare marary ny zavamaniry saingy tsy manam-peo hitenenana toy ny olona izy ireny fa ny endrika ety ivelany ah no ahafataranao hoe marary ny zavamaniry ohatra rehefa tsy ampy rano ny zavamaniry maina ny raviny ah lasa mavomavo, na rehefa tapahina ny zavamaniry ah avy de malazo, ratsy jerena.